Pjes t’ndryshme t’çadrës jon mbajtsja e dorës, që munet kon prej drunit, munet me kon prej pllastikës. Shtaga e gat që lidhet me pjesën e çadrës nalt që osht e bome prej materiali. Ajo ndahet n’degë t’ndryshme që çadra me nejt n’pozitën perfekte me mbrojt prej shijut.